﻿दिसंबर को जो मिन्यो <noise> रेवे नि वू भी अपना आप में एक बहुत ही खास मिन्यो है। अब यो क्यों है खास अब यो खास जिसे है क्योंकि एक तो यो साल को बारहवो मिन्यो है अर बारहवो मिन्या को मतलब है के सबसे अंतिम मिन्यो। तो अपण सोचा की बस अब नवो साल आबा हालो है । अपना मन मे कई है की उमंगा जाग जावे। अर कई है की दिसंबर का ही मिन्या मे ही ईसाई धर्म से संबंधित एक खास दन भी आवे। पच्चीस दिसंबर पच्चीस दिसंबर के दन ईसाई <noise> धर्म का लोग जो है क्रिसमस मनावे। इमे कई हो वे की एक सन्ता क्लोज आवे गुड्डा गुड्डी बाटे चोकलेटा बाटे। तो अन तरीका <noise> को यो एक खास मिन्यो है अप ण है इको सम्मान करनी चा।